A la pahqanik ke naak ab'anam cha wehchin yo crep ke peet nat'aliim wach la k'ojool qa'sa mood re' rino'ooj si tz'oo' rino'ooj verda si nri'an comprender o ja'ar are' si nkamana porke re' lo mas interesante si nkamana y ricar'acter va porke imaginate si janaj man rat'aliim ta wach la k'ojool entonces rik'ulub' va tah kanaat nrila porke muy importante ke janaj rit'aliim wach la winaq ruu' qa'keh ree' nriwii' entonces re' re' niq'ar han